تصور کٔرِو اچانک بجلی بنٛد یُس شہر انہِ گوٚٹَس منٛز وَسان چھُ۔ بہٕ چُھس بھروسہٕ سان پننِس فونُک ٹارچ لایِٹ آن کران تہٕ ژھایہِ منٛزۍ پنٕنۍ وتھ ہاوان۔ ییلہٕ بہٕ ہجوم وچھان چُھ، بہٕ چُھس روزنس نکار کران۔ بہٕ کَرٕ برٛونٛہہ کُن۔